No aheftirta zaane ɗon woodi e nder waawde e art, ɓuri ko waɗde no anndon e yaajol. Ko ɗum waawi heɓugol sabu, ngoodi e konngol, e teddungal kaɗi waɗde e kadi yawre. Fii art ko ƴettude, no wondi ɗum tawde, e jeyɗi hay goonga e yimɓe.